Agalokɔ atemece rayuwa mɛ kajɛ nɔ nyɛ kɔ dubɔ nza nɛ nɛ cɔmɛ akuwan aga lo nwa imɛ imɛ zɔrɔ aga vuva mɛ kuma izɔrɔ aga vun amɛ nɛ atemi ce susee aje nɔ nyɛ kɔ nzɔrɔ aga vuva mɛ nɛ. Nyɛ bɛɛ mru hiɛ mada akpɛ tanan imɛ kanni nyɛ ijɛ kisi naga minyɛ na ijɛ kisi nkɔ wy dɔ nyɛ ijɛ kyi naga miny ɛ wɔ za zɔrɔ aga vuvawɔ ma kuma risi ijɛ kisi nega minyɛ nɛ a-aajɛn mɛrɛ aga lɛɛ lukpɛ aga kɔ ba dɔ mɛrennɛ kuma <hesitation> nyɛkpo mɛ mada adɔn ipɛrɛ kɔ ndɔ nan kusrukpɛ nɛ adɔn <hesitation> sɔwɔra wan nkɔ mɛ lin kusrukpɛ nwi mɛ kan cwe minyɛ na nwimɛ ma ayɛ mɛ ma jɛnga kɔ awɔmɛ nanɛ kuma nmakucɔ mɛ kunma jeŋnakɔ awɔnanɛ kusrukpɛ mɛ kɔ rayuwa ngana atemece rayuwa mɛ lɛɛ kɔ ngama kusrukpɛ mɛ damowa to mɛ zan ndamowa lo ma. Nyɛ cɛɛ ba kpɛ kwaya la miyele litafi, latafi kpɛdrɔ wa ila nɔ minyɛ iso ablila imele iso abula nɛ kɔ nnini nkɔ so bɛrɛ wɔ. Mada kutu kɔ du so nyɛh nɛ mada kɔ ba so mada na kɔ nbɛ gane kɔ ashe so nyɛ kutu kɔ du so bɛrɛ wɔ nɛ kpo mada ɔ du so si mada na nkɔ ɔ so bɛrɛ wɔ na ɔdu so si ma nkɔ ɔso bɛrɛ wɔ na ɔso osi ma kɔ mba gane kɔ iso si abɛ ɔsɔ aga zuzwa bɔ kɔ labɛ nini iso ga zuzwa kutu kɔ ba kwaya la kutu iso ablilanɛ azwa madi kuma nga nɛ kɔ ba kwa ya nɛ atenece mada agbla mɛ anɔ zwazwa. Ba kwayala mada iba kɔ laka nɔ minyɛ ima aga minyɛ mada na wa kɔ aza aga wɔ na kan me na kɔ mba gane ase kutu kɔ ba du yakala kɔ aga za nna wɔ na ɔka nmana nɛ ase nga nɛ ambɛ ka bɛ bɛ anɔɔɔ kɔ zɔrɔ aga vuva wɔ. Da kɔ landunga izɔrɔ aga vuvala mada kɔ nga nɛ ntemece rayuwa mɛ a-ateme ce agbla mɛ kɔndi nyɛnɛ ana mada zwa zwa zwa har isa ilɛ nɛ isi lɛnɛ ma kɛkutunkɔ ba nini agbla mɛ adɔ zwa kɔ ba bɛ kɔbak kayi iba dɔ pisɛ minyɛ kɔ ba bɛ kplɔ lijili nɛ kpɛlɛ naba linyɛ anasara nɛ kɔ babɛ nini imɛ kutun kɔ ndu kwɛ nɛ ma imɛ pɛnkɔ babɛ bɛn ma ama mbɛlɛ aga kɔ mucɔ mɛ ba tanan nɛ mbɛcɛ aga kɔ ba da dɔnnɛ. Kɔ nga nɛ bɛ kɔ ba kɔ la bɛ gɔ lijili gɔɔ kplɔ liyɛ atɔ vrɔvrɔ nɛ bɛ linyɛ lanɛ kɔ mɛ kɔ ashe aga kɔ ba dɔ gwaya la nɛ adɔ aga lo zuzwa vdɔ agalo zwa nwa kɔ ba yaka aga kɔ si akp kɔ abɛ wa akpa kɔ abɛ kukpo dɔ miyele nwa kɔ ɔ cɛnɛ cingaba kuma ndu tanayi cewa aga nɛnɛ kɔ mbɛ cɛnɛ akpo aganɛ kɔ mbɛ cɛnɛ nɛ abɛ ka abɛ zwɛn azwen deɛ suswee kum dɛ nza nɛ aga lɛɛ kɔ npɛnyɛɛ na ibɛ mɛ cɛnɛ nɛ ibɛ kplɔ ujivi liyɛ tɔ vrɔ vrɔ bɛ liyɛ la nɛ abɛ zwen nɛ aja nza nɛ nka pɛ aga laɛ linyɛ la kpɛlɛ bɛ miyele aganɛ kɔ osi abɛ mala bɛ cici ɔsɔ ba nɛ ajɛ ba ajɛ rau nwa mɛ akɔ gɛɛ nza nɛ aga kɔ ndɔ zɔrɔ nyɛɛ kɔ nnini kaa adu zwanɛ nka bɛ kɔ la bɛ lo cici nɛ ɔsɔ minyɛ nɛ uzanɛ <hesitation> aga kɔ ba bɛ dudɔn lɛ nzanɛ kɔ nbɛ lo ɔsɔ minyɛ klɔ klɔ kɔ la dɔ zɔrɔ aga nɛ nga nɛ adɔ zwe mɛ susalve wa. Susei kɔ ndu dana so aga kɔ ba kwa ya nɛ abɛ inɔ dudɔ mɛ asita nzanɛ tuna mɛ nakutuma ɔsɔ <hesitation> gomneti-gomneti ma ama kwayariwa kɔ mmumru mɛ, mucɔ mɛ ba zɔrɔ mɛ itsi nɛ nza nɛ nɔ du dɔ mɛ aga ita ta na ɔli dɛɛ kɔ batakɔ tɔ nganɛnɛ wa iwɔ bɛcɛ asnɛ didɛ iba dɔ pisɛ wɔ cɛnɛnɛ bɔmu iba dɔ pisɛ iwɔ bɔ mu iwɔ bɛ jɛ iba nagbla nyɛ bɛ ru iwɔ bɛ jɛ iba nagblɛ dɛdɛ nyɛ bɛrɔ iwɔ bɛ jɛ inɔ na gbla dɛ na nyɛ bɛ rɔ iwɔ bɛ jɛ dza kɔ nagbla o nwa dze kɔ nɛ nwa dɔ inɔ kucɔ isal nɔmu iwɔ iwɔ bɛ ki wɔ bɛ di za kɔ nɛ nagbla meda tɔ kuma nɔ izwe nɛ geskiya mɛ nini adɔ zwa adu aga zuzwa wa agbla kɔ mucɔ mɛ din nɛ gaskiya azwen kuma ajɛn pa kasi mudu kɔ nzanɛ nwa kɔ geskiya nzanayɛ ibrɔ lokɔ nko s takɔ ngakɔ ba zɔrɔ nɛ ajɛ ayɛ mɛ brɔ ma nukɛna